Akɛɛpǝ we pɨ lée ri mɨ dumurǝ wǝǝ pɨ lóo ru pɨ ŋ ko pɨ ŋ taa ekeeriyǝ pɨ ŋ ri kɔɔyǝ fɔkpɛɛ koe kuroŋyǝ suyǝ dasɩrǝ.